Bitro! Gny tombosoany amin'izay moa da maha ela velo gn ainy zay. Izay koa gny hitany hoe mba mahapetipety gny fiagnany. Zay mba hitany hoe mba ahafahany miay soa.